Muye duriyane yonasa seloa nake nake man- manurio manubete mahali am u'us am uswan mulai dari bakawis am balawaya am so'u, am sof lotu huan am hil am radaranim am fulay mansia kaini sikasi loy huan am tak im loto anhuta tata amra ufay mamatuya, loy huan am hutwe, am hutwe haun am fualy amra belem muto amaun i abtafai mansia kainis raka mili niam, loy huan am am hute am fulay sam am fulay loy loy loy loy <hesitation> se esanim ehua anin am ibuna mansia kainis raka mele niam mika balya niam <hesitation> amra esa am hakay seholo nikama kahuna nika am. Am feley yana animte am huna luman sera hakatainim a- amleu inis mansia kaini si buna fata waha sala lelu holo'am ibuna moman lelo holoam hafwan lelo holo ham supaya ama esa anin tu ara hoholan, loy huan am hute sampe sefu am wohini amra ufaye, am wohi amra ufeye loy hua anin am hakalay, am hakalay am aisef <hesitation> am tul en helay enin ni ama botam. Am tul ni ama bota, am haka safa amra yana ani sera ese enino ram- rame menu lai'ha sia a'ai, loy huan am muhi am muhi ale am huna amra yana anime sira esen ram- rameme am hil nise hasin ai, leu huan si male, si male sampe esan leu si wohi, am leu huan am am hasi amra munaini amra afato'im, amra ianara si amra amara si, si foruk, heloy am hute lolohuk am abalya. Am abale loy huan ya huna waha sales bala tuse, si huna'i sef lei wohi.